لو حبيت أتعرف على شخص بشكل أفضل أول سؤال بسأله إياه شنو الأشياء اللي تحب تسويها بوجت فراغك عشان أعرف هوياته وأهتماماته أما السؤال التاني فجله شنو أكبر تحدي مر عليك بحياتك عشان أتعرف على طريجة تفكيرة وكيف يتعامل مع الصعوبات والمواقف الصعبة هالأسئلة تعطيك فكرة أعمق عن شخصيته وتجاربة.